omin zaufimni tume im bo bennbe bai wei yairn finni sem own awn bo bai fiti egenn gha ozantiini ayevin bo omini oydın otubo di dubonmufa oyein ofu bo sie mi nei kpo oniini amomo sei, dein see mini dein ka kpo etinec enimi amomo ser ofein ofubo nw foru-amy indi badekrivi bo wari a bo yei tuwo emi ba wari amunei so benigen awuminer adika adi daubanu minie amini ba wa engerin nimi bara gevin gha oumini ses, tei yeu seiber wari mai ekiye tuo apo onini serbée dee you mie ne ba papuurol kpo oniini kon ali fun wari ara kpo kain kpo kon anice aki fun waire amu, by kpo mu dan aki wa geisfi ak warf dou at wan amy lieji nana niki fun agein ofu bo un sei biamu bismu lout beninsei awuming anini ba sei que benin fire mini lepo mu don nwa bruseni tund mer omilini ki beti be indi bagbo wanaw noo omini fidere fidée emtigi kon so zi opuru opuru barder barder ominikon ambiyi fer lopur akubo fender fora dou yo fer feibo nki feifeider went yo sula peri aniki lbo eyein sula suler jein otun mo bo eyerin mi yo miene beigei mie o mie ne. Oyein ma kingina kingin ki sain kpo omini fides mukai iki esgerin timu mei but toimii a wuming enmiekpo amini fuwa fingar sele trinni nei sai ba bo kivisimsisi kinisimsisi ogei taideinja, beder ferdér fer epre dengese emisini kau nei gbiein kein gbain jai yeu kpo kon ati kikas tapo emini ini kikaider but beniseri awomine emine for mai abidein fer fei aki apiri dein keir sele agbuka kpo omini agbuka kpo nanawei tuwagha pabulu buwo kon aki wein dorusein time mei beijer mia que puwér der beyon of oni bakpo puwertee ch mimiki fidérgon osisei puwer nima fidei benings boi gmini nima aki nima epo elimu gbatis kpo kovo kuro kро ghe amini anai enaighe bayei ke mne ge ki ogba kpo naigha epei kpo epei gha akpo wai deine douni yo kemi seisei anjakpo ki egerin nei weigerin tumi akpo me omini zuza nai wei eyein ofun bo wo legerin sii, bent klavau beni zu beni bo kpo warav zu bedei pou jaimine sic, sil timi dein ba bo ba wa vi pa jituaro yoi quie ayein ke indi foil bo kpo indi kon uw gbile egain but launis ba besibra mie gha <hesitation> emini afuro nu kpo mugha faro mu kpo mudouwagha. Skiriki akomu tiemine oruseri akpo ebine, omine ameovirimine kon ovirite nebine okiriki akomu tiemine akomu simuno ba otimi bra fa. Omine weni oviritimine oyinotumo viri. Eretumomu yeri, touwu pele mu yeri, lou yerin mi, papa yerin mi mu kon mietimi me anebo bemiseri yaibo besibra fa. Yeyeriya efirimu ekpo mu dou wa ebemikiema furumu ekpo muwi ya. Odimotu-ogbo kpo ofirimu yeri yerekomo otikidoni eminikala tubo fun wari mu me kemi furumu eyiyerimiaowu. Odiwerinutu-ogbo, ebe da werin mu otu ogbo mukikpa weri mi eye kimi keri otuamo okono kemi ama kiri oteikido ni amine ba ane-awo obo furumuaki yi gbolo weni ma o! Ebiwaye but ow oruseri time bei omonike yi yeri ki oyin-otu bo peri aniki wari-yimie. Pikiya yi yeri senakin beni perisin anikiri weni fun go wari amu. Timine epa bo de epa bo de bo bai waiba apia kon bo bai sie dei, bai kiri bolu yin otu buru dei bai mutimi ne sietimi nei bubuya ba bo de mi ne kiri eyin ba toru amu indi ba timibobo minike emini you dei etousinbo emiki dein biri ka tou sin kpo emi efide but benni time nyan bemi time a womini ebisibra ke emumiekpo bai mou keyoude kemisei emiyokpo mou keyou kon aki epiride emimi ba mie mini bra numuwa so oruseri akpo be minekpo disenai ba minikpo embele mi eh. ongain ofa bo kon aki omo omo eyevin fimni bra mei so opufder fder and bisi fime bei akpo nice mie kpo embelea ki bemie deinnic puwasi puwasi kon a ki ber mie bisi tame ler erera ofuro kpo jeis kpo kpulolo kizetimi mier amba kpo puwa buf bemipe ofeminja bu douni bir fee nil par dou in eva va kizikpo ambaki pudeikiri z idei so akpo be enn bhaibes akpo akpo sei sei bo kemi dein fai akpo sei war wai kenic õo benisevi awoniine onminike amomo fevin ser uw no afein otu mine ofalumuw kai mér finjai tuwo kon oflunum bai sei kpo kou aki o folumu bisiger sound seinii ofu obo bein osise emono sei mu mbada gboru kpogondugu kponi, apupa kpora, kpora, egins egins kporu but benifie mùi awo icniki rimininur bug awana weri a bo emcamo seiyer emine sei qha emanik, secmine tau emini fifi see eghe sér dan we eisini ba kaniki abi hein you mas musidekiwi finjai won fider orusen time ber agein ofumine owainiofubo ajrin fubo fein buwoke ferin viinei but owa wu bo wenyevin buwo bo kou ki yen gha beke a kpo pardes doni ammini banic bike akpo je nang ne akpo join ka yein and oumini pa afein ofun mine omomo fevin time bare experin gha alepoki bu bake pa owamine kon bar ke bisi lbe depo bardeige brame de akpo ki eyerin yei. Wu yerin timi yerin bo omini ane oviri sei aki afiri dou don'c omini awu bai. baresein nai kimiser ser a beke akpo ki eyain yue akpobri warder douni boloube waike kopa kopa feitimi jubo kpo gani faidei bolon bolou afancybalanga akpo kpo eniwarime stengbanla nga ferdeisei enine sei dei but beimi be koro bairin mimsei atsagbala nga tawoim qwa kpo koroldrinin mimises ko tuwe peinim ebeka akpa bei nes okpe bise bra kabi owu awu munion eyerim omini kirisimesi ogai keredoub edoubarawu mine serdes onmini kirisimesi aru fuwa mini omina zeou tinui ifie meis onimi bisi brafagha ble avica kinnae hon ski gbine apre tawc kpou fader onini bai puwei kai pusenter on om̃ini ba zhan glangs fuwa fint busi bike f qedi feider muper ferder eyein fidei opani de barvivinie kinniseisai bo ferder bomibe kinni kpo báe zuzu wari kpo bae yei fuyalgha <hesitation> wen's food be enn sele kan ski pere dar zisi kimi tubo be baie fuyai kan pen fuwa emamo nai mei okpo kubo be efon kpo ikpu fuya oh. eyein gbamau kemiye yerfikime ans doy ni abpo fuwari akpo me bemisei giengien kan eni doune bolou oruseri bra fai amidone a kpoui beni be eni lora me kuro kime dienei douni keniseises bou dikadi eyerin nei so bolou akpome. Embeleaki obeil mu akpo deon mi miaki besiyi bei tamo kimifo bolu akpo so bekomegha bemi febrobi emo wenin mi gho weni nli beiyei yeri nua o yeride beni sio kpe emi yidiomu yilasei niokonemi yein bodei seitimi bodei ya e pou-aaw, buramu feni doutimaei bodei kon akubo par awzu waribo seibe bo aki wari lai besin feini bosei sei basin beini awo bo ekimu forumi aki pou amu weri feini bo sibee kpo migha mufa waibai tubo kpo use mu feini, bo waibai finikemi kei gbe bo seibe waila kon aki enimieni yimie akwari-ayimie anise owuano mini seimosino besi crusetimi bramie ba mu eyerin gha don ni bemi tiekeri enitokpo bai nw fura nw eni bedei ekein mu pon-agha. Efuremu kpo yor dei but. Oruserimie oyein otubo ofura efamugbo emini miemo but bemibe em famu kpo bainei eba mickpo mie-gha yei famu ki famu nu bei eba mugha yei, anei akpobe bei mi emi brabe so obei mietimi mubra laidehe eniye me mu timi yerin timi bo laidebra mi o bei egbeni bei emi bra pelei-egben fa.